Sarotsy aloha ny avandy fa ny- <laughs> ny fahaizako anazy fotsiny zany hoe <hesitation> mampandeha an’regny sambo regny tsy maintsy misy marin regny, mpiasan’ny tantsambo regny mandefa anazy. De agnatin’ny sambo iny ao tsy maintsy misy môtera andefasa anazy de fa reo foana ro mahay miregle an’le andefasandreo anazy ao.